والله ما قد سويت هذي الشغلة، لأنه أني شخصيتي صريحة أني لو اكره حدا أو ما ابي اتحدث معه أو ابي <hesitation> اقطع علاقتي فيه أني بتجنبه بكل صراحة، لا بمثل إني ما بعرفه أو لا بمثل إني ما قد شفته أو هذه الشغلات. أنا صريحة لو حبيتك اتكلمت معك كرهتك اتجنبتك.